அவர்கள் ஒரு "நல்ல" காதலரா என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்-அவர்கள் உங்கள் தேவைகள் மற்றும் உங்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வதில் அக்கறை காட்டுகிறார்களா, அதே போல் அவர்கள் திருமணமான தம்பதிகளாக எவ்வளவு அடிக்கடி உடலுறவு கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்று வரும்போது அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைக் கண்டறிய வேண்டும். அந்த தீப்பொறியை உயிருடன் வைத்திருக்க அவர்கள் எப்படி நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகிறார்கள்.